<noise> Menyɔ be na mianɔ nuwo wɔm gba ya gba ya menyɔ ke ne mía wɔ nuwa. Mía kpɔna nuwo gbɔ be na enu ne mía wɔ ye enua dzedzi ne mía dometɔ ɖe sia ɖe, me nyi be yea nɔ nuka wɔke ye ma dzɔdzi ne nɔvio, vɔa ya nɔ wɔ ŋ ɖaɖa. Nɔvi woa gbɔa me nyɔ nuke ye ya wɔ ye nua do dzidzɔ ne nɔvi woa eye ya wɔ. Me nyi be ya kenu a nɔ nɔvi woa dzuŋ. Ne enyi be me gba wɔ nɛ ye tsã ya b ya ye le edzu kpɔa ye le dzu gbe ye ye ŋtsia ya ye nɔ a nɔ dzuŋa me nyɔ be mia nɔ nu wɔŋ wɔn nene mɔ, mia le be na mia ɖo kuiwo, mia bu mia ɖo kuiwo eye mia nɔ nɔvio tsɔŋ ne bu mi, a bu ɖokuiwo ne dada wo tsã ne bu eɖokui ne wo tsã na bui. <noise> Adze ɖaɖa me nyɔ. Ne enyi be na ye le adze ɖã, le gbe ƒo le gogoa, enui ne me kpɔ tsã, ye evɛ gblɔa ya be ekpɔ ne enyi be na ne kpɔ ame wo nye ŋɔ̃ tsã ya gblɔ be ye kpɔ wo nyeŋɔa, ne enyi be ele gbeƒu wo kaka gbeɖeka me ŋkeke lia ashi ya v leo. Vɔa ne enyi be ashi va le woa, ameo wa nya be na ye ƒo na gbe. Ŋɖo lia wo gba wɔna shigbe gbe ƒoƒo ku etɔ nenea mí ŋgba nɔ gbe ƒoŋ. <noise> Ne enyi be ye le gbe ƒoŋa, ya kpɔ me ɖeke. Vɔa ne enyi be enya be eƒo gbea, enu le eshi a nɔ, vɔa me te ya nɔ nɔ. Egɔme be ye ƒo na gbe. <noise>